ध्यान करे खातिर एक सांत आउ आरामदायक जग चूने चाहेचे। आरामदायक इस्थिति में बैठल होके चाहेचे आपन आख बंद। करल जाईचे आपन सांस पर ध्यान केंदरित रखल जाईचे जब। आपन विचार भटके तब उनकन के धीरे से आपन सासन से। वापस लाइवल जाईचे हर सास के पूरी तरफ से अनुभव। करल जा सकेचे ध्यान के दोरान होके वला बेचेनी पे। राहत पावे खातिर पहले थोड़ा कसरत करल जाईचे।